﻿Nyowe abu nyine abampikire munonga tibari ahansi ya ikumi kandi ekyemyaaka nyine abanywaani nyine abantu bakuru nabari omumyaaka nkeyangye eyi nyine. Nyine abanywaani abu orikushanga biine emyaaka ataano, nkaaga, kandi nyine abanywaani abato, abari omu myaaka nkeyangye hakuba nikiyamba, ku- kuba nabanywaani bomumyaaka nkeyaawe yonka nikikureetera kuguma noteekyereza omumyaaka yaawe kandi waaba oyine abanywaani abare omumyaaka mikuru, nibakuhaburaho omu bintu ebikukizireho nkiiwe nkomwaana so abanywaani nyine bingi tinkubaasa kugamba nti- nti nyine bashatu oba bana, abanywaani nyine bingi. <hesitation>